རང་གིས་ངེམ་ཆ་མི་ཆ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བཅད་རགི་གདེ་རི་རགི་ཁ་ཏེའུ་ཐུདོ་ང་ལོ་ཐོ་ཨོ་སེམ་ཁེ་ཆི་ར་མེ་ང་གིས་ཐོ་གང་ཆི་ར་ཐུར་ཡོདེམ་ལེམ་རང་གི། ཐུ་ཐུམ་བཀྲ་ཤིས་རང་སློབ་དེ་མ་མེ་བོང་ཁང་འབྱག་སེ་ན་རང་གི་དི་ང་གིས་ཏག་ས་མིམ་ཕྱི་ཐཱ་ར། མིམ་ཆ་མི་རང་གིས་ཆ་ལ་ལེམ་ཐུ་སུ་བོ་ཐོོས་བཙོད་ནས་ངར་མ་ཆ་ལ་ལེམ་ཕུ་ཨ་ཏེ་ཐུ་ར་མ་སུ་བཔ། རང་གིས་ཀླུ་ཐུ།་མིམ་ཆ་མི་ཐུ་བོ་དང་ང་གིས་ཀང་ཆེ།